Gny fomba fanaovako saosy vinaigrety amin'ny salady: mangalaky aho tongolobe, mangalaky aho vinaigra, sira, poavra, menaky kelikely; tapatapahako tongolobe igny, lafa vita tapaky afangaroko sira ny menaky, raha iaby regny.